الطريقة الوحيدة حسب ما نشوف أنا باش نهزم الكائنات الفضائية اللي نحاول نستجدي العباد ونجمع أكثر مجموعة نلم أكبر مجموعة ممكنة من الناس وناخد الأفكار من عند بعضنا ولازم الخطة تكون خارجة مننا كلها ونتعاونوا عليها وما كانش المجهود الفردي مش بشي جيب حد شايفي وسط الغاز وهذاك الطبيعة لازم فماش يكون قائد.